Quiciás que sea’l país más variau del mundu pola tupa d’islas destintas en qu’está esparramau. La huerça del país es mossulmán enque ain islas comu Bali que no lo sonin. I eno tocanti alas lenguas, las sus islas de salienti, las orentalis, pos pahi que tienin la variança lengüística más grandi del mundu i, craru, ca lengua pos lleva tras de sí la su coltura assínque axolá i puea dil angún día.